Duunse'esi n tari paŋa yu'uŋɔ de la, zinzɔŋɔ, kantuureŋa, yeebaa, deebia, baa, kɛ'ɛreŋa, buguntatibega. Ba n iti se'em tara ba paŋa wa tuna de la, ba wuga, ba n nyuuseni, ban lemeni, ban kaleni bii ban guti, la ba puti'ira ti ba tara tuna.